Nyaku karna ku petani nyaku paat rumae makan kan tendei tindei giniling odo tendei ti ginili satu siwon sako o semi sumiwo pedanaan cocok rumae tu elon tendei giniling wos sewoken we na was putik ah cocok rumae tu wo em tendei um was tendei ti mata wea wea na wakta ni tu wakta rumae wo ta ma pakyang ketek wo nyaku juga kuat ma makan anu yo senari senari ti'i wo sata ta kuman senari tiwo endo cocok rumae tu pa wonaan anu <hesitation> sata wo endo naan mu pa sebok lako milo a kewait kewait tou to jadi nano milo jadi naan dabu dabu won senari won naan palet odo sedap rumae tu <laughs> dumangkoi yo si pemesanan ai muti ne esaan sako kimanun senari tiwo o dabu dabu wo nanum palet jadi wo naan- wo naan nu kepaat ku u sa was putik was putik ti'i was putik ti pakenan man sa nyaku sa wengi Karna was putik ti kadang kadang dae tang wea <noise> nawakta jadi sawengi nyaku paat kuman kan putik yo was putik ti wo ni tu kwa nyaku sawengi pe'ndon ta sehat ai ta los daket kuman um was putik ti kedak kedangku e mendo sende'en pasewok sende'en pe ndon sata tumekel sehat ni tu man